Tegna maro karazana fa- <hesitation> fanaka mety ampiasana an-dragno: armoara ,seza, latabatra, <noise> bahut; armoara ao le fitoeragna fagnataovana lamba maro karazagna afaka misafidy, misy magnano armoara, misy magnano bahut, misy magnano buffet, fandriàna, seza ipetrahana, seza bory, maro.